баланың дұрыс тамақтануы саулығының кепілі
қай ата ана баласының саулығын тілемейді
бірақ әркез қадағалай алмайды ғой
бақылауы бір бөлек мұқият таңдап бергеннің өзі де жүз пайыздық кепілдік бермейді ғой
осы және өзге де мәселелер төңірегінде бүгін талқылайық
бұл пендеміз ғой ток шоуы және оның жүргізушілері олжас сайлаубекұлы және гүлнәзия жалғасқызы армысыздар
гүлия студиямызға қош келдіңіз
ыыы жалпы неше балаңыз бар
үш балам бар мхм ыыы сегіз жаста жеті жаста и бес жаста мхм
қандай күнделікті қандай тамақтар қолданасыздар
күнделікті қазіргі балалар заманға қарай қолданамыз
сусындар газдалған ыыы чипсилер ііі йогурттың түр түрі мысалы мхм
не бар ыыы дүкенде соны аламыз
қолдан тамақ жасайсыз ба өзіңіз
жасаймыз әрине
иә өкінішке қарай балалар қазір ет тамағына жоқ ыыы
ыыы шөп ыыы алма андай мұндайларға жоқ
көбісі газдалған суға чипсиге сондай қазір балалар әуес өте әуес
мүмкін сіз өзіңіз үйреткен шығарсыз оған
жоқ мен ыыы өзім үйреттім деп айта алмаймын
көршім балалары да бар бірге оқыған балалар да бар қазір далада ойнап жүрсе балалар қолдарында газдалған сусынсыз бала ойнамайды қазір далада
осындай да бір оқыс жағдайлар орын алды ма
иә болды осы үш төрт ай бұрын мен көшеде кетіп бара жаттым да бір жерден ііі балама тамақ сатып алып бере салдым самса мхм
ыыы содан он төрт күн инфекционный больницада жатып шықтым
мен і сэс ке де айттым жалоба айттым ол жерге де бардым
ыыы олар маған чек бермеген
ешқандай мен оған ыыы дәлелдей алмадым
ол ыыы тамақты алыватқан кезде қорыққан жоқсыз ба
жоқ балам сұрады автобус остановкада тұрдым
ыыы үлкен ұлым жанымды қоймай бардым да жүз қырық теңгеге сатып алдым
он төрт күн осы инфекционный больницада жаттым
одан үйге шыққан соң оған неше күн емделдік
бір самсадан бір самсадан кетіп еще баламның температурасы жеті сегіз күн түспеді
ыыы сэс тан екі рет адам келді
ы мен айттым осындай осындай жерден сатып алдым деп олар жай қағаз толтырып алады да кетеді
сосын өзім сұранып больницадан шықтым да өзім көрсеттім
міне менің балам аурыватыр
олар маған ешқандай жауап та бермеді одан кейін сол алған жерге бардыңыз ба бардым мен тұр ол иә
ол тұр сол қалпы тұр иә
өкінішке қарай әлі жұмыс істеватыр
а сіз талап барып жаңағыдай өзіңіздің құқығыңыз тапталғандығы туралы барып айтпадыңыз ба
сэс емес өзіңіз тікелей бармадыңыз ба
бардым ғой мен өзінің иесін де шақырдым ғой ол өзінің иесін аха
а сэс тан кісі кісіге де айттым екі кісі келді
балаң ауырды ыыы қаншама нервың бұзылды және ақшаң кетті уақытың кетті дәріге сол біз келсең біз саған көмектесіп
бірақ бұны егер де бізге өтініш түссе біз соларды барып тексереміз
жоқ тексергенде сэс маманы келді ыыы не мамандар келді дәрігерлер болды маған неге олар айтпады
мен айттым осы самсадан басқа бұл бала тамақ жеген жоқ деп
олардың жағдайы қиындау кішкене олар бару үшін прокурордан рұқсат алады
а біз сіздің өтініш келсе біз барып тексеріп солар қазір келсе де біз
бізге өтініш түскенде обязательно внеплановая проверка деп ііі сол обьектке шығамыз мхм
күллі мероприятияларды жасаймыз ііі
тағы пробаға аламыз
официальный ііі жалоба түсті ме сізден
саған сіздердің кісілеріңіз келді екі кісі бір рет келді
ауруханаға сіз ауруханаға жатқанда құсумен түскен кезде міндетті түрде біз белгі береміз сэс қа
сэс тан ол біз шақырайық шақырмайық ата ана шақырсын шақырмасын ол кісілердің міндеті келіп бұл кісілермен сөйлесу қайтадан тексеріс сұрап анықтау
сэс мамандарының міндеті тексеріс жұмыстары
бұдан да басқа қандай да бір оқыс жағдайлар болды ма өзіңіз болды болды йогурттан да осы қызым ы қызым төрт айлығында
шығу мерзімі дұрыс па оның
ыыы кешке қызымның іші өтті температура болды
сосын скорый шақырдым скорый көрді
и ыыы несі бәрі жақсы йогурттың
төрт айлық бала ма
тістен бұрын тамақ туралы айтқанда төрт айлық бала ыыы жалпы айтқанда ана сүтімен ғана қоректену керек
егер басқа ерекше жағдай болмаса ана жағынан немесе бала жағынан тамақтана алмайды ана сүтімен деген бір дерек болмаса
мхм әйтпесе тек қана алты айға дейін бала ана сүтімен қоректену керек
сіздің де қателігіңіз бар төрт айлық балаға адам жоқ жоқ алдыңғы ыыы сонда да қателік сізден бар
баланы әу бастан дұрыс тамақтандыру керек
төрт айлық балаға йогурт беру деген ол қателік
себебі баланың асқазан жолдары ішек жолдары ондай тағамды қабылдауға анатомиялық физиологиялық ерекшеліктеріне байланысты дайын емес
ол асқазан ол ішек
маған ы педиатрдың өзі айтты балаңызға ыыы салмақ қосу керек
балаңызға балаңызға осындай осындай осындай не алып бер иә
екіншіден і жас ерекшілігіне байланысты йогурт негізгі тағамы емес
үшіншіден баланың егер де салмақ қоссын анемиясы или қанның төмендігі болмасын қазіргі кезде көп ондай
анемия болмасын десек біз ет тағамын беруіміз керек
өзінің жас ерекшелігіне байланысты жеті айдан кейін сегіз айдан кейін етті түйірдей емес әрине өткіштен өткізіп бірнеше дүркін өткізіп
бала ы ішек құрылысы оны қорыта алатындай қылып
біріншіден самсаны қай жерден сатып алу және қай уақытта сатып алу тоже ата ананың қателігіне жатады
сіз жаңа көшеде келіп келе жатып бердім
көшеде келе жатқанда баланың қолы таза ма
сіз самсаны жегізердің алдында баланыздың қолын жудыңыз ба
ондай мүмкіндік жоқ қой вот
соларды өздеріңмен бірге алып жүру керек
жаңа сіз айтып кеттіңіз ет беру керек дедіңіз де сонымен ата аналар тағы да қандай да басқа тамақтар беруіміз керек балаға
соған тоқтала кетейікші бірінші
ата ана қандай тамақ беру керек балаға

одан кейін алты айдан кейін әртүрлі жағдай болады әр бала ы өзінің ыыы қажеттіліне қарай жекешеде қарауға болады денсаулығына байланысты
дегенмен алты айға дейін ана сүті
алты айдан кейін неге ана сүті алты айға дейін
себебі ананың сүтінде баланың денсаулығына қажетті витаминдер минералдар
баланы әртүрлі науқастардан сақтайтын иммунитет ііі көтеретін имммундық ыыы заттары ананың сүтінде бар
алты айға дейін ана сүтінде соншалықты жақсы керек сапалы күйінде бар деп айтылады
сондықтан ана сүтімен емізу керек
алты айдан кейін ол қоректік жаңағы сапасы жағынан әрине төмендейді
сондықьан алты айдан кейін балаға ыыы қосымша тамақ міндетті түрде беру керек
ыыы күріштен бастап қарақұмық дейміз бе гречкадан бастап ары қарай әртүрлі бірінші сұйық тамақтардан бастап міндетті түрде ет
себебі қазіргі кезде балалардың арасында қанның аздығы балаларда көп
ауруханаға түсіп жатқан ыыы науқас балалардың ыыы әрбір екінші үшіншісінде әртүрлі дәрежеде қанның төмендігі көп
ол не ол бала мысалы үлкен жұмыс істеп нагрузка ыыы физикалық өзіне бір ііі салмақ түсіріп жатқан жоқ қой
ол сапалы тамақтың алмауынан
сондықтан ет бірінші темірдің қанның төмендігін анықтайтын темір қанның құрамында
темірді біз аламыз неден еттен аламыз
ет құдайға шүкір қазір бүкіл үйде бар
етті алатын жағдай бар балаға кішкентай түйір ет күніне бір грамм екі грамм ет болса да өткіштен өткізіп
осы орайда серікқазы ата ыыы айта кетіңізші немерелеріңізге дүкенге барған кезде ең бірінші не алып бересіз
біздің үйде көбінесе үйдің тамағын береміз балаларға мхм
магазиннен ы продукт сатып аламыз да қалғанын бәрін түгел үйде жасап береміз
енді көп ештеңе әпере қоймаймыз
себебі себебі су болмаса газдалған суды тоже әпермейміз
су ғана әпереміз шөлдесе
басқа тамақтың бәрін сол жаңа көріп үйден пісіріп әкеліп жегізіп отырмыз осы арада
соның өзі куә
өйткені үйдің тамағын бермесек енді балалардың келешегін ойлайтын ата ана ата мен әже
ііі әр уақытта мысалы үшін өзінің қолдан жасап берген әжесінің тамақтарын жеп өсіп
зиянды ыыы жаңағы сусындарды алып бермейді екенсіздер жаңа айтып кетті ғой чипсіні де алып бермейді деді
дұрыс жасайды әбден әжесі мен атасы бар балалар дұрыс дұрыс мінекей тіпті дұрыс
көндіру керек үйрету керек
көндіріп отыр ғой әнекей далада да алып бермейді
үйрету керек қолың таза болу керек
мен өзім кішкентайына бір алты айына алты айға алты айлық кезінен бастап ыыы манный кашаны кашаны мхм сұйық қылып ыыы қайнатамын да оны емізікпен беремін
кішкене кішкене сұйық сұйық совсем қою емес сұйық қылып беремін
вообще вот сүт сүт сияқты болып қалады мхм
соны беремін соны жегеннен кейін бала толады
жаңа енді айтып кеттік қой енді жолдан алып бермейік деп жатырмыз дегенмен бала балабақшаға барады мектепте біз оның бәрін бақылай алмаймыз ғой
бақылай алмаймыз ғой не жеп жатқандарын олардың
тек бірен сараң барып
алты айдан кейінгі балаға негізі енем жарықтық менің бар баламның өзіне немерелеріне бір жұмыртқаны бір ожау сүтке езіп сарысын
соны қайнатып тура кішкене қант салып одан кейін тура уыздың дәмі шығады
сол бір екі жасқа дейін әлгі балаға бала дегенің кереметтей толық жақсы болып өседі
дегенмен де балабақшада мектепте басқа да сауық орталықтарында не жеп не қойып жатқанын біз білмейміз мхм
бізде ортамызда балабақшадан келіп отырған меймандарымыз да бар ғой
осылардан сұрайық ұлтуған айтып өтсеңіз
біздің балабақшамызда әр жыл мезгілдеріне байланысты тамақтар күнделікті бес мезгіл тамақ дәрумендер беріледі
ол тамақтардың барлығының құрамы ыыы құндылығы жоғары
балалар жей алатын ішінде барлық дәрумендер қосылған
арнайы аспазшылар дайындайтын тамақтар беріледі мхм
баланың денсаулығына ешқандай зияны жоқ
барлығы пайдалы дәрумендер қосылған
келген тамақтардың барлығын тексеріп отырамыз дейсіз ғой
келген тамақтың барлығын арнайы мамандар келіп тексеріп бірінші баладан алдын дәмін көріп тексеріледі беруге болады ма беріледі
жалпы қазақстанда бес миллион бала бар ғой статистика бойынша
соның екі жарым миллионы мектепте ііі білім алса сегіз жүз мыңдайы тоғыз мың балабақшада қазір тәрбие алуда
енді балабақшаларға тамақ қалай келеді
балабақшаларға ыыы арнайы мәзір әзірленеді
оны ііі білім басқармалары білім бөлімдері әзірлейді және түсіреді жаңа айтып өткен маусымдық ы кезеңге бөліп
мысалы қысқы ы ыыы көктемгі қысқы жазғы деген сияқты ыыы бөлінеді
ыыы және де ыыы балабақшалардағы тамақтардың нормалары ыыы санитарлық қағидаларда көрсетілген
жас ерекшелігіне қарай қандай тағам қандай мөлшерде берілуі керек
ол бізде ыыы тәртіп бекітілген
ал ол тәртіп орындалып жатқанын қалай бақылайсыздар
енді ііі бақыланады
негізі мына ыыы балабақшалар мен мектептерде ііі осы тағамдарды сатып алу қағидалары бекітілген болатын
сол қағидаларға сәйкес әрине ыыы ііі өнім беруші жеткізуші жаңағы тағамдарды жеткізуші тауарды жеткізуге байланысты әртүрлі сертификаттарды ұсыну керек
себебі біз басты талап қойып
барлық тағамдар ыыы тамақтанудың ыыы қауіпсіздігі туралы заң бар
сол заңға ыыы сәйкес болу керек және санитариялық талаптарға сәйкес болу керек
ыыы әр әр балабақшаның басына сонда бір бақылаушы бір кісі болады ма сонда
ыыы бақылаушы болғанда ыыы әрбір білім беру мекемелерінде ыыы арнайы мониторинг жүргізетін комиссия құрылады
сол комиссияның құрамына ыыы жалпы ыыы ата аналар комитетінің мүшелері және де балабақша қызметкерлері ііі келіп қарайды
енді тағамды балаларға ұсынар алдында ыыы таңертеңгі мезгілде ыыы түскі мезгілде әр тамақты дайындау ы кезінде ыыы
білім беру иә білім беру мекеменің жауапты тұлғасы немесе медициналық қызметкері міндетті түрде жаңағы сынамасын алады
сынамасын алып ыыы тағамның сапасы жақсы екеніне көз жеткеннен кейін оны ұсынылады
сіздерде балабақшаларда ыыы дәл осындай ысқақ ағамыз айтқандай осындай талаптар ғой
астана қаласының білім басқармасының ыыы сонымен бірге тағамдану институты ыыы санитарлық ұйым бірігіп астана қаласы бойынша біркелкі ас мәзірінің үлгісі жоспарланған
ол арнайы бекітілген
яғни қала бойынша барлық балабақша әрбір жыл мезгілінің маусымдық өзгерісіне байланысты тамақтанады
біздің балабақша қандай тамақтанып жатса біздің көрші балабақшамыз тамақ сол тамақты тамақтанып жатыр жеке балабақша ма мемлекеттік балабақша ма оған ыыы қатысы жоқ иә
баланың ең бірінші өмірі ііі тұрғаннан кейін барлық жеке меншік балабақша болсын мемлекеттік балабақша болсын бәріне бірдей талап қойылған
қазіргі енді балабақшадансыздар ғой сіздер
жалпы ы бақылауларыңызда болды ма
қазір енді барлығы кішкене әлжуаздау ыыы аса бір жаңағы сұйық тамақ ішпейді ыыы сондай бір кездесесіздер ме қандай тамақтар көп жағдайда жақсы көреді
балабақшаның тамағын жемейтін де да бар ааа
көп жағдайда балалар қырыққабат қосылған ыыы сорпаларды ішкісі келмейді
алайда біз өз мәзірімізде бар
себебі ол денсаулыққа
алайда біз ііі тәрбиешілер сол балаға сол тамақты қалай ішу керектігін
баламен қасына отырып жеке басында ішпейді бала иә біртіндеп баланы сол тамаққа ыыы тамаққа деген сіз осы тамақты балаға көп ішсең батыр боласың
үлкен ер жеткенде тез өсесің деген баламен жұмыс жасау арқылы баланы сол тамаққа үйретеміз
қазіргі балалардың көбісі тәттіге жақын шығар иә
иә алайда біз тәтті бермейміз балабақшада мүлдем тәтті бермейміз
негізгі талаптарының бірі ііі крем майонез ііі жаңағы газдалған сусындар білім беру ұйымда тиым салынған
мен мектепте оқып жүргенімде осыдан бір он жыл бұрын
і бізде кәдімгідей тұратын газдалған ы газдалған сусындар сол уақытта тұратын
кәдімгідей барып таласып алатынбыз ол кезде ол бізге қызық болып көрінетін
сіз сіз он жыл бұрын жағдайды айтып отырсыз
қазіргі талаптар күшейтілді
өздеріңіз білесіз ғой екі мың он төрт екі мың он үшінші жылдары жаппай улану фактілері ііі анықталған болатын
сондықтан дейтін санитариялық қағидалар қазір талаптар күшейтілді
қазіргі таңда газдалған сусындарды мүлдем беруге болмайды мектептерде болсын балабақшаларда болсын
және де майонез құрамы бар және кремі бар торт деген ііі нелерді ііі менің білуімше балабақшада да оған тосқауыл қойған ыыы
і балалардың туған күндері болатын кезде міндетті түрде алдыртып тастайды иә иә
балалардың туған күні болған кезде міндетті түрде біз і қазіргі таңда рұқсат етілетінді мысалға ол печенье болуы мүмкін балаға
қасына ыыы арнайы шырынымен ғана рұқсат етеміз
одан басқа тағамдарды рұқсат етпейміз
және ол тамақты берердің алдын ала туған күн болатын баланың ата анасы арнайы дәрігерге бізде диетсестра деген болады
сол кісіге әкеліп тамақты көрсетіп сосын барып біз топқа беруге рұқсат
менің екі балам мектепте оқиды
мектептерді газ су ана сіздердің айтып тұрған бәрі сатылып тұр ғой
столовыйына кіріп барсаңыз ал сатып жей іше береді балалар қазір
мектептің ішінде столовыйда сатылыватыр ғой
тиым салдыңыздар ал неге олар сатады
сіздің ана майонезіңіз сіздің ана тортыңыз кремовой сіздің ана сусындарың үйіліп тұр ғой
жоқ ол конкретный жаңағы
сізге жалпы заң нормаларын айтып отырмын
ендігі жерде біз бала шаға оқытып отырмыз көріп тұрмыз ғой мектептерде сізде фактілер болатын болса бізге беріңіз біз
арнайы тексеру жұмыстарын жүргіземіз
өткен жылы біздің астана қаласының жиырма бес мектебін тексерген болатынбыз
ммм біздің мына білім министрлігі тарапынан бұл білім басқармасы тарапынан емес бұл
анықталған жоқ соны ммм анықталған жоқ
ыыы қаулылар бар деген сияқты
бірақ енді і сіздің ренжуіңіз дұрыс ыыы
сіздер деген әшейін керемет заң мына жерде көрсетіватсыздар да
бұл жерде жоқ министрлік тарапынан емес дегенмен ата ананың өзіне де
себебі ата ана егер де баласына оның барлығы зиян екенін айтатын болса
жалпы дұрыс тамақтану жөнінде барлық ыыы мектептің болсын тәрбиешінің болсын міндетіне кіреді дұрыс тамақтануды насихаттау
жаңағы сіз айтып ы нақты дәлелді фактілер болатын болса сіз бізге шағым беріңіз
мектептің тәрбиесі жайында ешқандай нем жоқ
бала қазір программа жақсы бала оқиды үш тілде оқиды
ысқақ мырза сіздерге осындай ата аналардан шағым келгендер болады ма
жалпы бізге ата аналардан ыыы астана қаласынан ондай фактілер жөнінде ыыы бізге түскен жоқ
ыыы себебі бізде балалардың құқықтарын қорғау комитеті ыыы сайты бар деген сияқты
арнайы почтамыз деген сияқты бар ыыы
электрондық үкімет порталы деген әртүрлі сұрақтар түсіреді осы тамақтандыруға байланысты
ііі негізінен олар қалай ұйымдастырылады сапасы қандай деген ыыы жаңағы тақырыпта болады
бірақ арнайы шағым түсіріп ыыы мен ыыы жаңағы мына мектепте мынандай қылып ы дұрыс тамақтанып жатқан жоқ деген арнайы шағымдар түскен жоқ бізге
балалардың тұтынып жүрген тағамында қандай зияны бар бағдарламаның келесі бөлімінде әрмен анықтайтын боламыз арнамыздан алыстамаңыз

одан да тегін беріңіздер ондай болса
ааа тегін дүниені ешкім бермейтін сияқты ғой ата ананың шағымдануы да дұрыс
бірақ бәрібір ыыы баланың алдына қойып қойған нәрсе ол бала бәрібір оған әуес болады иә
мүмкін оны қоймау жағын қарау керек сияқты ғой иә мен бұл кісінің айтывотқанын жоққа шығарывотқан жоқпын ғой
себебі иә бәріміз адам болғаннан кейін бәрі пайда көзіне ыыы қуғаннан кейін ол ондай жағдайлар кездесіп тұрады
бірақ дегенмен ы жаңағы білім басқармасы тарапынан ыыы арнайы жаңағы комиссиялар барып бұлар ыыы ай сайын ривизия өткізіп тұрады
ы мектептерге барып ы қандай тағамдар сатылып жатыр қандай тағам сапасы қандай қалай бақылап отыр осы орайда айта кетейікші үйде ііі ата аналарымыз бар ма ортамызда
үйде ыыы тамағын қадағалайтын үйдегі тамағын болмаса үйден тыс мектепте балабақшада тамағын қадағалайтын ата ана бар ма
мен өзім көп балалы анамын
негізі азық түлік қауіпсіздігі ол ең біріншіден кез келген халықтың тәуелсіздігінің қауіпсіздігі
оның еркін дамуы мен әл ауқатының артуының жаңағы негізгі кепілі болып есептеледі
ал осы өнімдердің көпшілігі сүт өнімдері бізге сырт жақтан қырық пайызы келеді екен
ал оны тұтынушылар осы құнның арзандығына байланысты жаңағы сырттан келген сүт өнімдерін сатып алуға
жалпы өзіңіз үйде балаларыңызға арнап қандай тамақтар жасайсыз
содан кейін мектептегі балабақшада тамақтарын қадағалайсыз ба
неше балаңыз бар ыыы менің сегіз бала шағам
төрт төрт ұл төрт қыз ыыы енді төрт ұл төрт қыз төрт ұл төрт қызым бар оқушылар ма қандай ыыы жас
жарайсың кішкентай кішкентай мен қазіргі уақытта енді үйде отырмын қазір кішкентайым екі жасар
ыыы енді балаларым бес балам сабаққа барады
үлкенім үлкенім он алтыда үлкенім он алтыда он бесте сонан кейін он екіде
ыыы тоғызда сегізде ең кішкентайым екі жаста екі жаста екі жаста аха
қандай тамақтарды екі жастағы балаңыздан бастайықшы үлкендер енді түсінікті олар өз талғамына байланысты таңдап жейді ғой
екі жастағы балаңызға қандай тамақтар дайындайсыз
екі жастаға балама мен үнемі таңертеңгілік жаңағы ііі ботқа міндетті түрде
сүт өнімдері ғой енді
жаңағы ірімшік қолдың қаймағын жаңағы балаларыма қолдың жаңағы сары май ыыы өзім үйде нанды пісіремін
үйде пісіресіз үйден пісіремін нанды аха ыыы солай мхм
ыыы жаңа екі жастағы балаңыз сыртқа шыққан кезде тәтті сусын алып бер деп айтады ма
әрине алып бер деп айтады сіз қалай түсіндіресіз оған
мен енді ол баланы жаңағы банан алма көбінесе енді жаңағы таза тамақтар ғой
алма өзіміздің алмамыз яғни ыыы жаңағы банан енді оларды беремін
сосын натуральный сок мхм
алманы алып өзіміз үйде барғой соковыжималка бар ғой қазір барлық үйде вот соны пайдаланып тағам таза түрін беремін
ал мен көшеден ііі кез келген ортадан тамақтануға тамақ алып бермейсіз бере алмаймын алып бергім де келмейді неге
анашым алып бер маған мен осыны жегім келеді жемесем мен кетпеймін дейді не дейсіз
мен үйден алып шығамын мхм бутылкасына құйып таза не етіп жабдықтап өзім алып шығамын бірге мхм
үйден үйден шыққанда дайындап шығу керек баланы
жоқ жоқ жоқ тамақтың сапасына ғана ыыы байланысты емес улану ііі или не болмаса ауырып қалу
барлығы тек қана тамақтың сапасына байланысты емес көпшілік жағдайда тазалыққа байланысты ол
конечно әрине жаңа көшеде келе жатып гигиена
жаңағы баласына көшеде ііі әрбір дүкенге кірген сайын ыыы мынаны алып бер мынаны алып бер деп баласы айтады
әрине балаға ііі ешкім әпермеймін деп айта алмайды дегенмен алып оны түсіндіру керек балаға
балақайым үйге барған соң жейміз қолымыз таза емес қолымызды дұрыстап жуайық
бар тазалық қолдан басталу керек
қол арқылы біз қай жерде жүрмейміз
жағдайларға байланысты біздің тілшіміздің материалы бар экранға назар аударайық бірге көрейік
соңғы жылдары балалардың астан улану деректері көп тіркеліп келеді
қостанайдағы сүт өнімін жеген небәрі екі жасар қыз бала қөз жұмды
анасы дүкеннен алған йогурт пен сүзбені берген екен
ақ халаттар науқасқа ауыр ағымдағы өткір гастроэнтероколит диагнозын қойған
тамақтан уланудың негізгі себебі ол асқазанға улы токсиндер ыыы сусындармен тамақтармен түсу әсерінде организмде улану пайда болады
а улану нәтижесінде балаларда көңіл айну құсу ііі және сонымен бірге ммм балаларда әлсіздік пайда болады
ііі іштің ауруы сияқты белгілері пайда болады
балалардың жаппай улануы екі мың он бесінші жылы солтүстік қазақстан облысында да тіркелген еді
тамақтан уланғандар саны жетпіс екі
ауруханаға жеткізілген балалардың бәрінен ішек инфекция белгілері анықталған
көбіне балалар қай мезгілде улануға бейім болып келеді
көбіне бізде жаз мезгілдерінде күз мезгілдерінде уланулар көп болады
тағы бір елең еткізген оқиға орал қаласындағы мектеп интернаттың бірінде орын алды
түскі астан кейін үш жүз жиырма жеті бала уланып ауруханаға жеткізілген
бұл тек бір мектепте болған оқиға
қалай болғанда да халық арасында жиі айтылатын ауру астан деген сөзді естен шығармағанымыз абзал
ернұр нұрғали әсем жайлаухан қайрат салықов пендеміз ғой ток шоуы
жаңа мектепте де ыыы лагерьде де ыыы уланған балалар туралы ақпарат өтті ыыы
роза ханым сіз айтып өтсеңіз осы ыыы мектеп мектепте ыыы уландық деп келген балалар болады ма дәрігерлерге
ыыы ондай бізде мәлімет жоқ шындығын айту керек
өйткені біздің менің ондай ыыы мәлімет болса біз ііі дер кезінде жаңағы сэс мамандарына хабар береміз
ыыы бірең саран мектепте деп келгендер болуы мүмкін бірақ артынан ыыы анықтай келе олар ыыы толық дәлелденбейді
ол мектепке дейін бір жерде жеп келуі мектептен кейін үйінде
егер мектептің асханасында немесе балабақшаның асханасында болса ммм бірнеше адам мхм бірнеше адам уланады солай негізгі
бір бала ғана емес өйткені да ыыы олай болуы мүмкін емес
ыыы бір тамақ дайындалған ыыы бірнеше адам кем дегенде бірнеше адам уланады
қазір ы дүкен сөрелерінде сатылып тұрған балалардың жейтін тағамдарының арасында бөліп айта аласыз ба қайсысының ы қаупі жоғары
балаға зиян әкелуге баланың енді ағзасы әлі толық қалыптаспаған
ы үлкендер мүмкін ол үлкендерге ол түк етпейді ал кішкентай балаға әсер етуі мүмкін деген сияқты
барлық жағдайда әсіресе бір жасқа дейін бала болса міндетті түрде дәрігермен кеңесіп барып тамағын дұрыстау керек қандай тамақты беру керек
одан ересек бала жалпы он төрт жасқа дейін бала дәрігердің бақылауында қатаң
сондықтан кез келген баланы ммм бір тамақ қосу үшін тамақтандыру үшін берейін бе бермейін бе сол үшін учаскелік дәрігерлер бар
хабарласып отыру керек
ол дүкен сөресінде көп қой зат алып
ыыы дегенмен қай тағамдарда көп жағдайда уланғандар көп
ыыы йогурттан болып жатады сүт өнімдері
сосын колбаса шұжық дейміз ғой кішкентай бір жасқа толмаған балаларға ата анасы шұжық береді
енді ол деген тіпті дұрыс емес ерсі зат
өйткені ыыы шұжықты жасау жасау үшін неше түрлі қоспалар қосылады
ол ұзақ уақыт сақталу үшін қаншама ыыы қоспалардан өтеді дайындықтан өтеді
оның бәрі әрине баланың ағзасына әсер етеді
жаңағы кішкентай балаға осындай тағамдарды беру дұрыс па екен
бұл тағамдар өте ащы
бұл тағамдарға көп қоспа қосылады
ол қоспалардың барлығы баланың ағзасына өте зиянын тигізеді
неге соңғы кезде балалардың ішінде жалпы ыыы мына халықтың арасында оның ішінде балалардың ішінде асқазан ауруы көбейді
қант диабеті көбейді балалардың арасында қант диабеті да да кішкентай балалардың арасында қант диабеті бар
ы балалардың арасында асқазан жүйесі гастриттер бар
ы тіпті язва деген ыыы не ауру да бар
ол бұрын үлкен адамдарда ғана болатын
қазір балаларда көп себебі жаңағы газдалған сусындарды көп ішеді балалар
ащы тамақтарды пицца ыыы торговый центрлерге барып неше түрлі қоспалы тамақтанды тамақтандыруды
а жылдам әзірленетін фасфуттарды оның бәрі асқазанға өте
жаңа айтып жатыр енді түрлі түрлі тағамдарды жейді деп жатыр
сіздер өздеріңіз маман ретінде ата аналарға айтасыздар ма қандай тамақтар жеу керек екенін
дені сау кабинеті бар әдейі
сол і әдейі дайындалған медбике мен ы дәрігерлер бар
солар баланың тамақтануын қалай дұрыс тамақтануын әр балаға калориясына дейін есептеп береді балаға
мәселен жаңа апайлар да айтып кетіп жатыр ғой
ыыы алты айдан кейін жаңағы ы манный каша ұнтақ жармасын береміз деп
мәселен сүт өнімдері ііі бір жасқа дейінгі берілмейді
себебі сүт өнімдері көбіне аллергия ауруын шақырады
сүтті бермейді дейсіз бірақ біздің әжелеріміз береді оны қайнатып
сол енді берілмейді мәселен
содан гөрі ііі балаға ботқа істеп беру керек мхм
ыыы жаңағы ы етті қайнатып иә ет өнімдерін балық ет өнімдерін беру керек көбіне мхм
сондай ақ әрбір баланың өзінің ііі жаңағы кастрюль дейміз ғой өзінің дайындалатын ыдысы болуы керек иә
сосын балаға мәселен өзіміз қуырып жейтін өзіміз мәселен көбіне қуырып тезірек пісіріп жейміз ғой тамақ мхм
сондай тамақтарды беруге болмайды
балаға әдейі қайнатылып береді
сол үшін мемлекетімізде үш жасқа дейін балаға қарау үшін ата анаға ы жаңағы рұқсат беріп қойған ғой істемей үйде отыруға
мен екі жасқа дейін баламды өзім үйде күттім екі жастан кейін жұмысқа шықтым
әліге дейін мен өзім дайындап беремін барлық тамақтарды
балаңыз нешеде менің балам үлкен он төртке келді
он немере тоғыз шөбере асырадым
асырадыңыз иә бақтыңыз иә
мына ет асамыз ба еттің нанын береміз еттің нанын жейді сорпасынан ішеді
мынада сүтіміз болды сүт бердік енді қалаға көшіп келгелі мен әлгі шайдың порошогы бар ғой
соны баламды бір жасынан мектепке барғанша сол порошокпен асырадым
сүттікі сүт порошок иә шайға құятын
сүт қоспасын айтып отырсыз ғой иә порошок молочная иә иә
ананы жегіз мынаны жегіз деген ол одан емес
баланың өзін ғана осы қазақша өсірдік баланы мен
мен шын айтамын өтірік айтпаймын
міне биыл бірінші класқа бардым анау мынау тамақ істеп бергенім жоқ
таң қалып отырмын негізі мен бірінші рет естіп отырмын бұндай жағдайды иә
шайға қосылатын сүтті балаға беруге болады ма
зоя ханым енді жаңағыдай ыыы жағдайды мен бірінші рет естіп отырмын енді
ыыы шайға қосылатын сүтті балаға беру керек деген
ол порошокты балаға беруге болмайды
ол порошок сүтті сіз ойлаңыз ол химический химиялық жағдайда ол порошок
химиялық
ол қазір білінбеген ол баланың бәрібір ағзасын бұзады мхм
осыдан бірнеше жыл бұрын қытайда осындай бір оқиға тіркеліп еді ғой
осындай сүт қоспаларын беріп ол бірнеше бала көз жұмды бірнеше бала уланып қайтыс болған
содан кейін ғана дүкен сөрелерінен ол енді қытайдағы жағдай бірақ дегенмен де ол кәдімгідей әлем бойынша әлем жаңалықтарынан берілді
ол жерде кәдімгідей бір ііі мен енді біле бермеймін бір қатты бір бактериялар тапқан ішінен
жаңағы сүттің ішінен тапқан
і барлық сүт ондай емес шығар өту керек қой оның құрамы неше жыл тұрады
сақталатын уақыты мерзімі дұрыс ыыы сақталады ма дүкен сөрелерінде тұрып қалады ма әрқашан тексерістен өтіп ол сөрелерден алынып тастайды ма ол бір сұрақ
екіншіден жаңағы апалар айтып отырғандай мен сүт бердім онан қазір жамандық көріп отырған жоқпын деп
дегенмен ата аналар көп жағдайда ойлайды егер баласы толық болса жаңағы ботқаларды көп берсе сүтті көп берсе доп домалақ болып тұрса ол жақсы деп
дені сау деп ойлайды дені сау деп ойлайды олай емес
оның кереғар ыыы қасиеттері де болуы мүмкін
былай қарағанда доп домалақ топ томпақ бала
сол топ томпақ баладан ы тексере келгенде жүрек ауруын да табуға болады тексере келгенде жаңағы қант диабетін де табуға болады
түрінің жақсылығы оның денсаулығының жақсы түсінікті
ааа әйгерім ханым ы ыыы айтып өтсеңіз
сіздер қандай да бір осылай тексеріс жүргізесіздер ме жалпы осылай ата аналар тарапынан бір келген ыыы шағымдар болды ма осы тағамға байланысты
жоқ ы тағам бала тағамға ы байланысты ммм өтініштер ы түскен жоқ мхм
а дүкендерге осылай тексеріс жүргізесіздер ме сіздер біз ііі жұма сайын ііі ай сайын ііі торговый центрге барып ііі закуп істейміз
сосын оны лаборатория сараптамасынан өтеді
ыыы и ыыы осы ы екі мың он алтыншы жылда сегіз жүз ыыы проба алды алып тексердік
елу і бесте ммм сәйкес і емес
төрт жыл бұрын ол есіме енді түсті
фарш сатып алдым магазиннен готовый фарш
әкелдім ііі қуырдым жібітіп қойып одан кейін оны подлив істедім де і балаларға макаронмен тамақ істеп бердім
біз үйде менің ініммен барлығымыз сол күні отравление болдық
скорый келді балалардың асқазанын жуды
ыыы сэс сэс ке звондадым
сэс тің кісілері келді ештеме істей алған жоқ
вот мен сол магазинді мен қазір де көрсетіп беріп дәлелдей аламын
ата ана болып сіз неге барып бақыламайсыз
мен мысалға әр баламның жеп отырған тамағына
дәл қазір біз балалардың тағамы туралы тақырыпты талқылау үстіндеміз
оның ыыы жалғасын келесі бөлімде білетін боламыз арнамыздан алыстамаңыздар
бұл пендеміз ғой ток шоуы дәл қазір біз балалар тағамын талқылау үстіндеміз
осы орайда мен сұрағым келеді сонымен бағандан бері біріші екінші бөлімде ііі адам баланың тағамдары туралы айта кеттік
дегенмен де енді балаға не пайдалы қай тамақ зиян екенін нақты айтамыз ба
қалай анықтайды оны ата ана
білетін ата ана бар білетін білмейтін ата аналар бар көріп отырмыз иә
сонымен нақты мен дәрігерлердің сөзін тыңдағым келіп отыр осы орайда
тамақтың несін дайындайтын институт бар
солар не жазып береді мынадай мынадай істеу керек оған барлығы бара бермейді ғой
сонымен тамақтың зияны мен пайдасын қалай анықтаймыз
бірден мынау зиянды мынау зиянды емес деп бөле алмаймыз
тамақтану жасына байланысты мхм тамақтану ыыы денсаулығына байланысты
тамақтану бала ауруханада ма үйде ме оған байланысты
тамақтану баланың жалпы қандай қосалқы бір ауру бар ма науқас бала ма науқас емес пе ыыы үйде ме сыртта ма бәріне байланысты
бірден қазір мынау пайдалы мынау зиян деп айтып тастау қиын
жалпы бәрін шамамен жесе бәрінің пайдасы бар дейсіз ғой әрине әрине
алты айға дейін бала алты дейінгі бала ана сүті
одан кейін әрі қарай ііі өз жасына байланысты қай жерде ыыы денсаулығына байланысты қосылып отыру керек тағамдар түсінікті
енді бала і бір баланы алдық дейік жарайды үш жастағы бала
күнделікті қанша рет тамақ ішу керек
үш жастағы бала күнделікті бес рет тамақ жеу керек бес рет тамақ
оған не кіру керек
бес рет тамақ жеп ол үш рет өзі ата анасымен бірге отырып тамақ жейтін
жаңағы өзіміздің стол дейміз ғой
себебі тамақтану мәдениеті бар
содан үйренеді бала жаңағы қырыққабат жемейді ііі деген сияқтыдан да отбасынан басталады тәрбие
сол жерде ал екі рет ол қосымша тамақтар береді мәселен қосымша тамақтарға сол көкөністер кіреді печенье кіреді жаңағы көкөністер
ал ыыы кәдімгі тамақта мәселен үш жасар бала ы кемінде сол тамақ жеу көлемі үш жүз елу грамм
ыыы миллилитр яғни екі стаканның мөлшеріндей болуы керек
мен де ата анамын ғой
ыыы бала бір жасқа алты айдан кейін менің дәрігерім маған айтты осындай жаңа қосымша езбелер дейміз ғой езбелер езбелер береміз иә
оны сол езбелердің жалпы балаға қандай да бір пайдасы бар ма
әлде біз оны қолдан жасап беруіміз керек пе соны анықтайықшы осы орайда
себебі жас ата аналар үшін бұл өте қызық сұрақ қосымша тамақтандыру ғой қосымша тамақтандыру иә но алты айдан басталады ғой енді бізде иә
мхм болады оны қолдан істеу керек мәселен ыыы жаңа термический обработка дейміз ғой мысалы алманың өзін духовкаға қойып он бес минуттан кейін соны езсеңіз сол езбе болады
мхм оны қолдан жасауға болады оны қолдан жасауға болады иә
сол ааа мәселен ііі сәбізге алманы қосып беруге болады
алмаға бананды қосып беру керек
міне сіздердің міне көп ііі дүкен сөрелеріндегі көрінетін жемістерді соны қосып істеуге болады
тура соны тек қана үй жағдайында жасауымызға болады иә
алты айға дейін балаға ешқандай сүттен басқа даже ананың сүтінен басқа ііі сок жаңағы компот еш нәрсе беруге болмайды
балаға тем более шай беруге болмайды балаға
соны алты айдан кейін кішкене кішкене қосып үйрету керек балаға
соны қолдан жасауға болады барлық нәрсені қолдан жасауға болады
жаңағыдай ақшадан қағылудың қажеті жоқ
егерде ата ана баласының денсаулығын ойлайтын болса міндетті түрде дүкеннен емес өзінің қолынан жасағаны мың есе артық деп
сосын баланың тамағы дәмді болуы керек ең әуелі
мәселен сол бала етті і қайнатып соны ыыы жаңағы неден і ұнтақтап жегізгенге соған әлбетте бір шай қасық сары май қосу керек ол дәмді болу үшін
ііі жаңағы капуста жемейді деген бала жеу үшін сол дастарханның қасында отыру керек соны тұру керек
соны ата ана жеп алып өзі жеп қайта қайта үйрету керек балаға
мхм ата ана жеп кезде баланың сол ата ананың жеп отырғанын соның дәмді екенін көріп бала үйренеді соған қарап
жалпы ыыы үлкенірек жастағы балалар қазір айтып отыр ғой сусындар ішеді түрлі газдалған ыыы чипсы дейді ыыы фастфудымыз бар
оны сұрайды бала
оның ыыы бетін қағамыз жеуге болмайды деп айтамыз бірақ ол бәрібір өзі жалғыз жүрген кезде де алып қалуы мүмкін
осы жерде қымбат ханым ыыы баламен қандай жұмыс жүргізу керек
қалай түсіндіру керек балаларға түсіндіру керек оны айту керек
о неге ол тағамды жеуге болмайды чипсы болсын
оны түсіндіру керек сенің бауырың бүйрегің ауырады
сосын бізді ата аналары баланың
бала бәріне көну керек
отбасы тәрбие отбасынан басталады
бұл ата аналардың жұмысы
балаларды жайдан жай бос жіберуге болмайды
балаларға жеткізу керек
оны тәрбиелеу керек
тамақтануының тәртібі болуы керек мәдениеті болу керек
көп мәселе айтып жатырмыз
бірақ та осы тәртібі мәдениеті болса балалар бәрін түсіндіреді түсінеді
өйткені біз қандай өнеге көрсетсек сол жолмен балаларымыз жүреді деп ойлаймын яғни тағамтану мәдениеті сәби кезінен басталады дейсіз ғой иә
тағам қай кезде де сұраныста болатын тауар
оған сай ұсыныста түрлі
оны таңдайтындардың арасында болашағымыз балалар да бар екенін ұмытпаған жөн
сіздермен бірге болған пендеміз ғой ток шоуы аман сау болыңыздар